Kui'a yu-yute naá nda jononó ye la'wa, ye chaka, te ko ye naá ña ni ña ni ininchi nuu luxinchi.